Ireto avy ny fiteny zay fantatro: malagasy, frantsay, anglisy, alemana, ny espaniôla, ny sinoa, ny japôney, ny kôreana, ny mexikana.